لو كان بإمكاني انو اغير شي بالماضي ، غاح اكون- غاح يكون اختيار تخصصي ، اغير اختيار تخصصي لان الاختيار كان متأثر باهلي اكثغ من رغبتي ، ودائما دائما يعجبني- هسه حالياً متندم لانو ما غحتو مثل ما أنا اغيد، كان تحت تأثير اهلي